أقدر اتكلم اللغة العربية بطلاقة بحكم انها لغتي الأساسية أو يسمونها اللغة الأم ومارستها في طبعا معظم حياتي في المدرسة وفي العمل والبيت ومع أصدقائي واللغة الثانية هي طبعا اللغة الانجليزية: بحكم انها اللغة الأهم عالميا في معظم دول العالم من ناحية الاستخدام وفي البزنيس والدراسة وغيرها من الامور.